Rô Karazan̈a sôsy aharoko amin̈'ny <hesitation> sakafo nakà zen̈y amin̈'ny rô nakà tsy de man̈ano raha maro be zah fa hely fo de arakaraka ny raha alokiko kà koa fa man̈ano ôhatra misao mampiasa sôsy soza. Koa fa mandoky rô nay ato sôsy tômaty, tongolo raha tsotsotra feky fa tsy mila raha maro be.